Пайкора барои ман рамзи поксозӣ ва навсозист. Вақте бо он замин тоза мешавад, гӯё фазо ҳам сабуктар мешавад. Он аломати ғамхорӣ дар ҳаққи хона аст. Пайкора меҳнати ноаён, вале муҳимро ифода мекунад. Он ба тартиб ва оромӣ иртибот дорад.